A <hesitation> ʻelua kaukani paha? ʻAʻole ʻike wau, no laila ua imi i ke kumu i ka punaiwele e punihonua a ua aʻo wau aia ʻehiku kaukani hoʻokahi haneliʻumikūmāmākahi mau ʻōlelo i loko o ke ao.